اللعبة اللي أحب ألعبها مع أصدقائي هي لعبة كود نام اللعبة تعتمد على التفكير الاستراتيجي، والتعاون بين اللاعبين <hesitation> الشيء اللي يزيدها متعة ،ويزيد التفاعل ما بينا ،بنقسم انفسنا لفريقين وهدف كل فريق معرفة رموز ،وألوان معينة ،كل فريق يتعاون لأجل إنه يحل اللغز.